﻿Ikaviñoiko se sekirei akaruyae jaeko ma aiparavota seyeipe sekirei aesa kiraira ipiauva tembiuva oyeapova jare jengäturava esa irüko aikua katayaemano kirai <hesitation> oime sekirei ajape aja aikua ometa jauva erei ikaviñoi se aesa jokua tembiu piaupe aesava jokope aja vaera akaru